أعتقد أن الأشخاص يقدرون يؤثرون على مصائرهم, لكن القدر له دور أيضاً, الإنسان يملك الإرادة والاختيارات, وممكن إنه يغير مجرى حياته بالعمل والإجتهاد, لكن أحيان تصير الظروف خارجة عن إرادتنا, لهيك التوازن بين الجهد الشخصي والقدر هو المهم, لأن كل واحد له دور في تشكيل مستقبله.